Re- ny zavatra ataoko raha avy nahazo loteria aho dia mividy trano aho hipetrahako <noise> mba hananako ny fonenako manokana <noise> ary avy eo mividy fiara mba hitondrako ireo zavatra tiako ho entina revo mivoka. <noise>